Aam akka, nda nibka aam akka ka tlaana ci pə ɗak nən ka viiya daawi ci, ka viiyi naa daawi cin ka nibkə ɗam a ii kəka vaakən ka nibkədu, ii təka vaakən gun kame ashana ci ka kəmi kame dawi ci kampi da akkau kampa du ii ɗa aak au nən ka dlee aam kan ka pii ii kunu dawigu ka paa naa aam ii kunu dawi gun, sai kaonai <hesitation> ka piwu ii ɗa akau ka paa da nən, aa rrapɗa aarapɗa sai ka mai zhabuwa ko, kuma sugarci ka pil ii kan ɗawi gu aa rrabɗa naa ata aa rrabɗa naa atu rrabɗingara nən ka lənntəni rrabdin gara nən sai ka murrta naa dawigu da ɗa akkau, ka wərrtada da ɗa akkau nən, ka de nən kan kaamai bee wanda ka <hesitation> kai yayu naa atu, ka yayadu nen, kan kamai bee wanda ka piiwa ii kunu tiye dampi dii cii kərri, ka damu wannau nən sai ka daure akshi ka dauni naa akshi nən annina naa damu na wannau nən tiye dami na kərri ii riwu.